Ēfara miin nak gusiil yo mé, wa bépuréén usiit yo jaraam ufaak, nusewul yo, usewul yo ufaak nusahoor ñé nuŋa mutaséén miin ulogoos yo. Ulogoos yo may jaraam may mutaséén munogéén yo, nulabéén yo mé bakanut maal. Aw bugalabéén mé jaraam maal yo muyonde yo béñulo. Éñulo kindi obo ul ukan wori béjoow bébang yo gakarari bésiil yo musiloor baan ubimé usiil yo umbi uju ucoho.